nam tokkit gaf tok ijolle laman tokkit tae wollin soma kalesatan wot isen darge siteni tateteni somt, dubatan won isen somten sun sigafedda amtan haakabete daba kalesatan akama somten won at kales somt sun arratan me ant himmi edeni akan gafetaa nam kun gafete nam kun gammi shangae takka ininen hinkabenne wonin kales somt sun dub namsun akama shangae won.